Mahamea tiap hari wai yamaneho piasa mapake'e yaure, yaure ede mike matekiye pei yaiy huwei semare uwe loluma senema ehamea matunue wile weitede mahema ewede ade, mahamea eharapo watade nemapake'e yaure nase maute emahamea wedaho mute mese mai masaikie weda sepu kaitelde, setuade, anitde kasipidene semasai kiyelu sepu mautelu roke yaure sema utele loka yaure <hesitation> makadidi wali lokae akuese ma atoreey waleho enake tuka ekadida loi lapai mo'o sem atoi waile sepu matulue loroi yaahu, matulue loroi yahu mamau nyahohoe nake matae yaureke otue sepue mo'o naakuese mahuriye lodilokai hirie nako rekuni eyaure mo'o, sema hamea utana rauni akuase mateki yaure mahuni pui, iputi pui, nase mateki yaure supu mareuwe maute <hesitation> yaya raune utane raune loke manemataa ute waile mo'o lepai waile. Yao mute waile mona tola emapra'e <hesitation> utana rauni koi sema mata mahamea <hesitation> yakarede, mayanede, neakease maute noke maanina enu waiyure le'e <hesitation> mahamea duwe yurede <hesitation> peke kaitia tuka roinya haide piasa mopake elu, monyam maike wailumde nyatana ele mausu apewa dase mapake yure juama masona riki jua mapake yaure semasona riki usasati matarue yahu sepuke matunue yanae sematunue tanae, sematunui tanama maunya seme sena isidi niho ma <hesitation> sona wai nele, masona wai nelene <hesitation> masona wai kaile sepu ne <hesitation> mapakeya yatane nama ta enen likiya ma ane wai pilinede maiso sinide sesepuru mo akose ma pukuselu wai epuku sane.